ia, fan̈anaovana tônotôno zen̈y kôa bôkà aminakà raha atao <hesitation> aharo aharaka sakaitan̈y aharaka letyn, aharaka antely ely, aharaka saosy sojà melimelangena miaraka amy ny hena io zen̈y atao elaela zen̈y izy adôko eo zay izy vô atônotôno amin'zay.